Izal. iraan. iya. agh. odin. odual. abhuga eaugho. diay. diagh noyi. diabh mzal. diabh ngaar duabh niya. diabh agh. diabh nodu diabhhodul. diabhnabhian diabhuesugho. adisibh adisibh nyi. adisibh uzad adisibhu. raar. adisibhinya. asiaibh agh. adisibh modin adisibh rodual adibuabhiya adisibh nesugho. adisiba diabh. adisibh diabh moyw adisibhdiabh mzal. adinbh diabh raar. adisibh diabh miya. adisibh diabh magh adisibh diabh modin. adisibhdiabh odual. anisibh dianesugho. erubal. erubal noyiin. erubal nizal erubal nraar erubal niya erubal agh. erubal nodin erubal nodiual. erubalua biya. erubal resugho erubal nadiabh erubal diabh noyiin Erubal diabh nizal erubal diabh u raar erubal diabh niya erubal diabh agu erubal diobh nadin. eru diabhnodual. erubal diabhunabhiya. erubal diabh nesugh erubal nadisibh nagh. erubal naoisibh nodin erubal najior nodua erubal nadisibh uobin ya. erubal nadisibh bue sugho erubal nadisibh dubh erubal ndisibh diabh woyu erubal haasibble diabh nzal erubal ndisibh diabh nwaar erubal nadisibh ndiabh uya erubal nadisibh diabh nya erubal nadisibh diabh agh erubal nadisibh diabh uodi erubal nadisibh Diabhrodual. erubalnadisibh diabhbrabiya erubal hadisibh diabh nesughizal araala. izalaraala nizal. izalaraah niraar izalaraala niya. izalara alanagh. izalaaraala nodia izalaeraala modual. izaloraalaina bhiya. izalaraalu nesugho. izalaraala nadiabh izalaraa la nadiabh nizal izalaraala nadiabh niraar izalaraala nadiabh mya izalaraala diabh agh izalaraala diabh oda izalaraala diabh noduae izalaraala diabh nashiya izalaraala diabh nesugho izalaraala uadisibh